Nigna u <hesitation> a han te katsin la hamansa gakui niaku rke kote gaku hakats, kue katsin lawo nig australia. Aka te tra tre nugukui australia te ngil enuguku kolamien ktomna kue e katsin na pilei enugu pilei te pilei eru tolala tina. U <hesitation> munu hakats teka menguku ku kona pilei bakute luengi ta pilei nigi tina ba kutna niga nigi tina. bakume taguhu puts enga u katun tar tra han. Hitots. kukubei ke pilei wen barte ha sasalera toren. A tanu hakats tar akue ngil enaga akuko naka wa tina bakute tnaka naka gonomenga u <hesitation> len te kotera a muski tina. Pilei ri ba kue kamenugu hakats aku ko lawmi han baktme habute naga man niati te sebe nuguku i Treha han yen tulala. noniu marken hakats te kamenguku. Ko <hesitation> la kue mas kamenga panna luma komas kamenga pam ba <hesitation> pota te katsin na tratra wu katun tar i han bakte hamatsku pipitun nasnegman man kan koasa taren tra balus barte lar tra man pilei te koteru <hesitation> tulala nonu <hesitation> marken hakats teka menguku kamna parpara katun i han matsomi rori e longlo tunri ne tra tunera manka rke ba rorte <hesitation> mangilin laritin kbe <hesitation> masal kana. Nonte hatubtu megaku marken hakats rki tar. kue solon ngo hominwe niga kuko lala btna kanigi tina bakte kui nenigi ta moni bakute hatapa naga lme. kue kamenga sohsa mtokar ba <hesitation> kute hitul sinigi tina kawu te <hesitation> taguhe nuku bte ranga megen kue go katun kto wna rke. han tar e kto wna rke, a rebne kara Alam u nikaka tamalam i <hesitation> han <hesitation> solon kani puta alimue solon kami yasa. akue ngil enaga age <hesitation> hatape naga toa marken lma luputs megagats moni ba <hesitation> esi han tar te katsin lanma. lan mamana ban teme suno tunna trega makum ga noniu marken hakats te <hesitation> katsin ha tubutu enuguku. nonte katsin lamen gukui australia. Kongile naga kona sabla mamana makum tina ba <hesitation> kute tra nigi bakute hatap man lme tra man tutua man tskitski kui ku tin bakute tati luemu katun i han ske naga mats tukui. bakutna hakui regen tina na barte kuine ramats moni nonte hatapa puts meren <hesitation> era manki hana han. Noniu mar hakats teka menguku katsin taguhe naga u katun teka paplaku ri matsomi emua ki luiya ta mats moni nake mar taguhu mena toaren, nonte ngil megakua rori <hesitation> a kuko la mam wi tina baktna hatubte enga manka rke kba ku hakatsin tski ne <hesitation> Kuko ske taka tru tski tski karke baktena haholi negen bakute hole nig tu pannen tu tskitskin tua tina. bakute hatape nigi tats ka komar lumiaku ta moni bante rhena kue hit haitaguhu puts wogma rke. Mamana ka tina kuko halemen i han ke taguhu puts miu katun tra moni nu pilei na ko taguhu smu katun ke kui min era matsi a natsi lma ramatsi niga, bte holera mats masin mats let bte hakulupi nere ro lme <noise> nonu hakats te kamenguku kola wolaku nontre ra han u tulala. Aku ngil senaga mamana ka antuei hahan kenu katun i han kuko halas mayen rke. Akue mas hol pi nokune naga pannen a skuna ka hak hakosma kannan na mamana ha te ngile ru katun i hana han, noni u mar hakats tekamenguku nonte solon ngil megaku kuko Australia nontra manka rke- baktna hitul nigi tina btna kamenaga masla. btme habnga hatapa bega masla tar <hesitation> ero lma i hana han has tar rke balam te tatin holala num nakari tina namika siwarke bakute hatubute naga ni niga i <hesitation> hana han. noniu hakats teka menguku. Nakue ngile naga tra mna tuta man makum i australia, akue mas kamenga man tutua man lma tra mamana makum, akue ka haniga menga moni na mamana ka. yantuen kamenguku gonomia kawu tsa masla kokamiku nontra makum. Komas kamenga mtokar mamana ka te antuei taguhe nuku tra tulala tina. Noniku te katsin ranga hapopo gaku